Ave, pos sin grúas, tú figura-ti. Las grúas son máquinas sencialis que sirvin pa alevantal i movel cargas pesás i grandis que d'otra horma no se poían hazel. Total no mos amus quitau d'eshuerçus ena vida sconas grúas porque se gastan pos quasi qu'en tolas cosas que hazemus. La umanidá no huera síu escapás de hazel quasi que denguna cosa grandi sin una grúa enque yo no sé guiá-las, tamién te digu.